Hiaj ni kata ti-chukwi nej heabi riki hio' si ráj ni to che maan niin' nej sani kwenta si-sta'anj kata ni heabi achii sinin min heabi ku'naj. Neru, freru, marsu, abri, mayu, junio, julio, hosto, stiembre, tubre, nuresantu, heabi a'ngaj ña'anj, nej chubij heabi ta min chubij heabi 'na' riki 'ngo hio' ta min si-stan'anj únj chuhua chiñán únj a.